Okubikora ndabaasa kwereebera waaba oine senyiga, eky'okubanza waaba oine senyiga, oreebeke ngu waayebiika, kwebiika nink'okujwara ebishweta mu bwire bw'embeho otaaza mumushana mwingi kuba omushana mwingi gurareetera omuntu yaateegwa omutwe, omuntu agwire senyiga yaateegwa omutwe ekindi, obe oine obutambara bw'okukozesa waaba oine senyiga kandi obutambara obworakozesa kufuna ogume orabuyonja, otaaba oine obutambara bubiri konka okenda kubukozesa esande yoona otabwogize obe oine kuguma orabwoza, waaba oine bwingi oreebekege ngu waahingizamu kugira ngu obukooko butaba buri mukitambaara kimwe kandi bukareetera waaguma ogwire egyo senyiga kandi ekindi, orye emibazi kurugiirira nk'oku abashaho baraba bakugambiire.